L'Iran al e 'na ditatüra musülmana, le fumne a põiu pa andé ën gir da sule, a sun vestìe da la testa ai pe ub cun d'vestì lonch e ch'a cörbu tut ël corp, a pöiu pa stüdié a l'üniversità e d'autre coze sai pa